Punna kamunnina intia lohe kalia minjo buangaang na warna iya mingka gitte inni mae. injo todo ji di isse warna eja, gahu le'leng, pute, kamummu, lango-lango, didi, cokla', moncong anre mo ku isse i nu maraengang a iya ka nu' mara-maraengang mi kamuninna areng warna iya isse